Hu nguili nakidaxhi, nguili nankidaxhi kó kidakiunxi nida xhinxi, dadnuxi kanina xu'u nguili kexhi no ño te nrukuxhi na xukaxi, tenxhidoxi nexhi nrenguaxi ko kidanguaxhi veexhi nuñu, ñu taxtuxhi nreyuxhi tedion ndaki kuexhi inka kii, tratuxhi naxhonexi nid tukuxhi nguakuexhi naxun naxnixhi ñoo txtidoxhi no nguaxhi nunguexi té kidatión kó tangua nreyuxi tenuxa nikixa yoxadau ñadika kexhi nridaxi xanotanguaxi xuxachi té nguili ndakuanro xakidaxi xa'a kida tión xi ñani la duxaxi no kidationxhi xaku xakuaxhi ujun.